<noise> Rajawxiik b'la' <hesitation> qas qaqil riij <hesitation> jarpala' <hesitation> jarpala' pajb'al quxulneem qab'anan xa' kela' k'ot yab'iil k'ot tzuqtzo'n che li qachomb'aal re qajchukunek jun chek q'iij, xaqara' qatz'onoj toq'oob' chel qachalaal wuxu' <hesitation> chu qajaaw wuxu' nik'yaj chek qachalal che qaste otz kuxukneem kikb'ana' qab'ana' toq'oob' qaqchijij qiib' xa' kela' k'ot <hesitation> k'ot kipe pi qak'aslemaal. <noise>